Raha ohatra isana karazana isana vorona eto amin'ny firenenako eto ndraika koa raha ny vinavinako zaho manokana dia mahatratra eo amin'ny ataoko hoe efajato eo na mahery bitaka eo ngambany raha ny fahalalako anazy.